Ia sili ndraiky zen̈y <hesitation> Sili ndreky zen̈y nivolan̈any fahaleovan-ten̈any taminy Espan̈e kà izy taminy folo valo amby septambra arivo valon-jato folo amby tôno. <hesitation> Tamizey bôka nisy ady nataony zareo zen̈y mba ahazoana fahaleovan-tenandreo ziska tamy arivo valon-jato folo valo amby tôno zen̈y niaraka tamy avy eo izy nahazo fandresena zen̈y ndreô.